أفضل متاحف الفنون والتاريخ. خصوصاً إذا كانت تعرض أعمالاً فنية قديمة، أو معارض عن ثقافات مختلفة. أحسها تعطيني فرص للتعلم أشياء جديدة عن الماضي.